Litani kaŋum wietenon rome ,aduna o fu hiri hawrinon wi kamɓe joginon hewde sembe ɗum ka hendem bawi halɗe hala mun. Ɓe ngaɗiino laamuuji mawɗi. <hesitation> so a ƴeewi haala maɓɓe, kañun haaletenoo du e feccere adunaaru nduu fu. <hesitation> Ndi leydi du jogiindi issaaji mawɗi fay so tawaama neɗɗo hiisaaki ɗi fuu ɗoo jooni.